issiqlik bilan ovqat tayyorlash uchun ishlatiladigan qurilma. Pechning ichida joylashgan isitish elementlari elektr energiyasi yoki gaz yordamida qiziydi va issiqlik hosil qiladi.